जीवी कासीलों ने पाकलोरों रो अगर आपने आपने कासीलों ने देजे। ती चू काई खराब होई सके। अगर आपने दुध कासीलों काई एकम तातु करें। काई अगर मेखसों ती चू भी खराब होई सके। अगर आपने आचार में दुध कासीलों काई खराब होई सके। ती चू भी आपने आचार में साप चमज खालना चाहें। जीवी समगरी रो तेरें खालनी चीज काई। आपने साप सुत्री चीज तेरें खालना चाहें। गंध आई ली तम्हारे गैल से चेतिके कहरब होई स्के सबु गाजे हर।